मुइले जान्या फेस्सावाला फलफुलमी <hesitation> सुन्तला भयो, जुनार भयो, भोगटे भयो, इम्लो भयो, सुन्तला केरे कागती भयो, निम्बु भयो तनी तनी हुन् । अब तामी लै सब्भन्ना मुखीलागी निगो लाग्दे फलफुल भनेगो निगा त सप्पै लाग्दा छन् तामी लै सब्भन्ना निगो लाग्दे भन्या सुन्तला रे जुनारै हो । केइगी सुन्तला रे जुनार खानामी लै एकदम स्वादिष्ट रसिला भयालै <hesitation> खानेबेलालै गुल्ल्या लाग्दाछन् गुल्ल्या हुन्याभ्या । तनी खाइन्झाइ लादो लै ब लै हुनिन। <noise> अब तनी खाएपछि <hesitation> अमिला डगारालै आउनाइन । अब तैभन्नाबाहेक कैलकैलै अब घाम लाग्या बेला चण्चणानो घाम लाग्या बेला नुनखुसानी हालिबन घाम लाग्या बेला दहि नुन खुसानी हालेर खानाइ लागि भोगटे रे इम्लालै निगा हुनाछन् । अब रुघासुगा लाग्या छ भने अमिलो खाइन्झाइ भोगटे सादिबन खाइन्झाइ निगो हुनोछ । रुघा लाग्या लै भाग्दो छ । स्वाद लै निक्कै आउन्छ । कइल कैलै खानाइ लागि निगो हुन्छ नत्रभने अब सद्दाइ छगालबासा त हैन घाम लाग्या खानाइ लागि सुन्तला भ्यो जुनार तनि बढि निगा हुनाछन् । मुखीलागि सुन्तला रे जुनार बणी निगो लाग्दो छ । अब अमिला रे तनीहरु भनेगा कइलकइलै खानाइ निगो लाग्दो छ ।